<hesitation> Regniko zany anao nisondrotro galogno, tegna tsara, fomba akory nahavitanao raha magnano zany, <hesitation> niketriky sa <hesitation> niasa mafy sa niagnatra? Mbô ambara zah edy tamy fomba akory fomba nampi- nampiakatra grady ana.